aniinii wo garki daani sagale anin oonjaati fed sagale wahindia akan fedai sagale lila pili pili kabd pili pili ishian sun nyaano fedai sila, iyoo sagale biri ishin akan daabet sun ta mukeeni ta kola sun akan nyaano fedai wodargete sila